P'appizzari un quatru nni lu muru, si pigghia un chiovu e un marteddu e si chianta lu chiovu unni vulemu mèttiri lu quatru. Poi si pigghia lu quatru e si fa tràsiri lu chiovu nni lu triàngulu chi lu quatru havi darreri, nni lu centru di lu bordu àutu di la curnici.